Ndateekateeka kiboniire kukundwa kandi kiboniire abantu kutakumanyiira kuba kirakuyamba, nikikwanguhira kubona obuyambi katugire nka waaba orwiire, abo abanywaani abarakukunda nibo bariija bakakureeba, kandi ekindi nka waaba otiine sente abantu abarakukunda, wabiirukiraho okabashaba ngu bakuyambe, barakuyamba. Mbwenu kiboniire kushanga orakundwa, kandi ekindi abantu baaba batarakuzaaniraho kiratuma baakutiina batashiisha ebintu byaawe kandi kitume waatuura oshemereirwe.